Odo ma bari wai chana arawo agba yai ka channah bekor oku otoh bae ra fima me, njor ra fie oso. Dane a kori regetta nton. Wa channa, ekpee doraen, ntano satogbonu. Ma kor nsator gbo enu berebekor apinpin ntito, kpii njeru. Eba lama nonee anu ra basen mi akara jira. obari aju na bora ntito bo mmu, ra boro ntito bo mmu oo, nlamai kor eko, ndo ba juehh da mare toma jar. Eko ebaba eyeh mi, oko tor ye re fime ka tubo eyeh mi. Ayeh ye, papa yen jor ba jira, kaka bara ka tola. Obari a ju na, lama kor wame ekpo dorunkara oo, lama kor ame bey wekunba oo, ntonn puan, nton wokun do pupuran mai ka cha bey do oka kparan ko atonaja. Nga kparan bey ele oka kparan seer oto. nsan sey, kor ka kparan seer, nko juan kpii nka jana nsan marun weru oboken do nsan. Oba sie sie kegeta but oka sie sieri ekpenwensi ekpegeta okunde bay weeh yoo, a seer obari wenboru a seer wa sen ama wenra, ndoroso nah wensomo boru otar nsewine wara tor ndotor nsan <hesitation> otor nsan nje obari ra nje odo ka chan chna nah, kra cha cha na konne wereh mora aden, loboru nnebia obabana ra mo adenu nje, and so chu mbia o chama okonne amor adenuru, tar mbiayo kido, oh na woh obari aya mpiora rin sin no own nnegeta, binae ko torba kra weeh opoto otor but osoe momo aberafie owanjo a gbo osoeye, okinba, okib=nba abae ja churu biabia ra yan ko kra chu ru biaobe juwan we kra ju ka nto nna chi chi bari. Bere kperen kpii kra wensomobo so wen so bank oo. Bae dae den nsisan, wee owin ra chi otor ju ura oyen ra yan aden, a ura otor a dennu, ta juan eta, nlamakor ja mi mlate nna nkiken kra chuma, oka kpara chio otor.

Nnenu jima obari nje, nnenu abojima ayen njian. Ma chu tai sewinara loo obo. wekondo, wokun ba ami kor awo bo wokundo ka kei okunba. E kor inse ya tima wekondo or okunba kor ayeari owi sa egba. yellae, owin a gbo aowe, say okundo, say okunba. Abe seeyo, toma lamelaya tan mpii ofa doan, nkwa ofar loo alode gwen eta, nkor odo obikatanmi eh ah mi seer, yellae, nka wen wioo. Ayen obi aju seer, ami tore egba. Boso far, nkor ka lamari nye, alama aka o ka chuan mi swan in seen see ja anu, fruit wey bra tah. Labo owa teh araru a mon wi toh agwanrue, a kor tin okin ti na me, mbator tan mor. Nlama kor ami saise okunkunba ko mor uni. Nton abare gwaru kor waremomi kunje lae ma bere dey kun ma soekun, ochun nsa ya yea mi atiye labiri kor amuru ar see eta tin egba tin. Owa kaka weeh obari koh odora siobora, owin atita, kra pin owin. wa pin owin, kori ra toa, abore toa obari ajuna, pini pini osila a tor, obari domuru, odora ba yan, odora ba mor oni ocho ogun tita baboe. Mpio odora ka oro, ogbo ogbonsin ye, nko ma bo okunba ye, ahy ko ahy a, nko okunba, yellae ba na mpio aro oni kere ma jimaru. Owa kiko odora loo toton obari tai nton, odora aloo kaka tonseobari, akor a dala owin.

<hesitation> asieru to agba, ns nyari wekondo ko wekondo bra na agba. Ogba mai mai osaro rah, nonu omo bae maran wey a mor win eh, nya weeh dorokor odora cha, ntete cha, see ogbere see nten. Mpata owin mai bado, nko obari bae nae ni, nmowi nonnee ra jah. Nno akere abo nka kparan tamani nga weeh odo ba osinaka obari a nah areni oo, ma bala owai rai bo tai ma bere paen.